Ha leroa tsaiky ty koa lasa mazoto manao sport, hein ahh eo de lasa boribory aby vodinazy anetena io ka metimety aminakay mihisy ty za loha lasa mazoto hamangivangy anao am'raha karaha ty. <noise>